بنصحة أن ما يستسلم، يستمر في البحث، ويركز كمان على تحديث سيرته الذاتيه يخليها جذابه. وبقوله أنه يقدر يسجل بدورات تدريبيه عشان يكسب مهارات جديدة، أو يزيد من فرصه. كمان يشارك فعاليات، وشبكات تواصل، يقابل أشخاص في مجاله، ويساعد في بناء العلاقات، العلاقات جدا بتنفعه عشان يحصل وظيفية، وينقبل بوظيفة كمان.